Ireto avy ny biby izay mampaharikoriko ahy: satria- ny kankana ohatra, ny kankana dia mamoaka zavatra madintidinty izy raha vao hitanao eny amin'ny tany eny; faharoa manarakarak'izay ny fanday, ny fanday dia mampalay- mampalailay anao sady mamoaka tsilo izy no mampatahotra anao.